<noise> No buri woɗugo e welugo tawe nyande maɗa fuɗɗirai ɗun kan woni bawo a ammake e dow banni maɗa fu getta jomiraawo. Anni ta hewi mbaluno ɗo jemma hebai fini, anni ta an ada wodi risko moɗo ko tawe a fini jam. Nde joɗoɗa a mijo ɗa ummina nyande hande ɗume ngaɗata ko nefete. ndara ko nefeta fu, tinoɗa gaɗa e golleje maɗa, ko annduɗa torrete fu, <noise> torreta boɗɗa ɗum